المقصود بالعيش حياة جيدة هو ايجاد نوع من التوازن بين الصحة و العمل و العلاقات الانسانية و تغذية الجسم و العقل.